ive, esa, ene, iso, zeza ile, ere izi, ikpe, kpe gbovo, <hesitation> kpe gbo ene kpegbiso, kpegbo ezeza kpegbo ile, kpegbo ere kpegbo izi, ikpe, kpegbo vo kpegbo ive kpegbe sa, kpegbo ene kpegbo iso kpe gbo ezeza kpegbo ile kpegbo ere, kpe gbo isi, udhe udhe gbovo, udhe abive udhe gbo iso udhe gbo ezeza udhe gbo iso udhe gbo ezeza udhe gbe-ile, udhegbo ere udhegbo izi udhegbizi ogba ogba gbo ovo ogba gbe ivo ogba gbe eva ogba gbe ene ogba gbe iso, ogba gbe ezeza, ogbaghe ile ogba gbe ezeza, ogba gbe ile ogba gbe ore, ogba gbe izi udhuve, udhu ve egbovo. udhuve gbovo, udhuve gbo ive udhuve gbo esa udhuve gbo ono, udhuve gbe iso udhuve gbo ezeza udhuve gbo ile udhuvo gbo ere udhuve gbo izi o udhuvo gbo ikpe udhuve gbo ikpe gbovo udhuve gbo o ive ive udhuve gbo ene udhuve gbo iso udhuve gbo o kpegbiso udhuve gbo kpe gbo o eza udhuve gbo kpegbo ile udhuve gbo o kpegbi izi udhuo udhosa udhe osa gbe ovo udhosa gbe ive udhosa gbe ive udhosa gbe esa, udhosa gbe ene udhosa gbe iso udhosa gbo ezeza udhosa gbo ile udhosa gbo ere udhosa gbo izi udhosa gbe ikpe udho udho udhosa gbo udhosa gbo ene udhosa gbe iso udhosa gbo ezeza udhosa gbo ile udhosa ere udhosa gbo izi. O o e udhosa izi udho udho ne udho ule udhu le gbo ovo udhu legbo ive udhu legbo esa udhu legbo ene udhule gbo iso udhu legbo ezeza udhulegbo ile udhu legbo izi udhu legbo izi udho e udhore udho ene udhone abovo udhone gbo ive udho ne gbe ne udhone gbo iso udhone gbo ezeza udhone gbo ile udhone gbo ere udhone gbo izi udhone gbo ikpegbo vo udhonegbo ikpegbo ive udhonegbo ikpegbo esa udhonegbo ikpegbo ene udhone gbo ikpegboiso udhonegbo ikpe gbo ezeza udhonen gbo ikpe gbo ile udhone gbo ikpegbo ere udhone gbo ikpe gbo ere udhone gbo ikpe gbi izi udhe uso.